Ti nti deporte̱ nti kꞌuétsinta ri nti xjan nstíntsí ri ósé na pues ti nti tjoa̱ chrꞌatja tsixroni ri nti chjaséni ntihi la pues kaín ri nti kuétsintan ri xjan ntsíntsí na ti ósé na kꞌuétsintan kaín ri sin ndasoa na tanto ndasoa na tjarisoa kꞌuétsitan sin ri nti tjoa̱chrꞌátja ichroni chjaséni ntihi na kapin ri nti nkehe kuékjixin chájan na de a boli o̱ nti xro̱xé na kꞌuétsitan sin ri ósé na tanto tanto kja̱xin ri sin nteṭo̱ kꞌuétsintan sin ri campo na kaín ri nkehe nti kuékꞌixin ri ósé na pues kꞌuékjacha sin nti ti kꞌuétsitan sin a tanto kja̱xin taha na siín íso deporte̱ ti nti chjaséni ntihi na tanto ri nación mexico na siín nchóhña nti ti sin nti tsítan sin na tanto nti chjaséni ntihi na xraxinkaoni kixin nti kuékꞌixin nti sin tsítan ri nti yóyo na tanto nti ri nti cerrómpa chroni chjaséni ntihi na kꞌuétsitani cada nkojnkoni na pues kaín taha na nti ixi jnko deporte̱ taha tsixroni kja̱xin kixin kaína kꞌuékoxrihi̱ni kꞌuétsítani na kuékikinkáni na kꞌuésatjini ijnki kꞌuétsitani na ijnki na tixin kja̱xin ri nti partido xi̱kaha na tsítan cada jnkojnko ri sin ndasoa na tanto nti tjarisoa na xjan ntsíntsi na kja̱xin. Nti sin titsítan sin tjitsínta sin ijnki na hasta tanto ri nti ijie tiempo na kja̱xin xi̱kahón tóhen sigue ri deporte̱ ri nti tsítan ri xjan ntsíntsi, na kja̱xin nti íjnko nti ti nti deporte̱ ri nti tóxrihi̱n ri sin chjaséni ntihi na kja̱xin ri nti tikinká sin na taxrje sin nti chehe sin ejercicio tanto ri nti ijnki á nti tinkinká sin na kaín na pues jina taha tsixroni na i kja̱xin nti tanto ri nti kaín ri nti sin chjaséni na ticháxi̱n kixin nti tso̱hen sin ti nti ejercicio tsixroni a na nti kja̱xin nti kaín ri juego nti tsítan ri xjan ntsíntsí xi̱kaha kaníka̱ na kaníka̱ tsítan sin na kaín ri nti trompo na ti tsítan ri nti sin ndasoa ri ósé na kja̱xin nti kja̱xin taha na nti ixi tsóchroni kja̱xin nti kixin nti, kaín ri nti trompo na tsítan sin tjixin sin nkojin nkehe na tsítan sin tjasin sin nti por ejemplo kjuaxroan tsixroni tjasin sin kja̱xin xi̱kaha ri trompo a na taha na nti íjnko ri nti tsítan ri xjan ntsíntsí na kja̱xin ri nti tji̱ sin nti siín nti parque̱ na siín nkojin nkehe juego tsíta sin na kaín taha na kja̱xin náxrjón tsixroni. Ti deporte̱ tsítan ri sin ndasoa ri ósé na ti nti tjo̱a̱chrꞌátja chroni na kaín ri ni nke kꞌuétsitan sin ri nti tjo̱a̱chrꞌátja na ri cada nkojnko ri balón tsitáxini ri pelota ichroni na tinká sin de a quizá dea yayá peso nánꞌó peso ri ósé na kuekꞌina nkojnko ri pelota pa tsotsítaxin sin nti á campo á cancha na pue ts tsíta sin na kaín ri nti nkehe tjixin sin ri tiempo a na de a boli na de a xro̱xé na táha ri nti tjhixini ri tsítani ri ósé na tanto nti nkojnko ri equipo na quizás tji̱kao̱ sin refuerzo̱ na tsítan sin na para tsjacha sin na ri tiempo a la a̱ntsí kꞌuénaxrjon nti para tsotsítani cada nkojnko na kixin nti tónkotséni nkojin parte nti nkojin parte nti tónkotséni para átjini tsotsítani tsotsítakoni ri chájan tꞌitoni ri ósé e na tanto ri nti tijie na lo mismo tóhen continuar ri nti juego tsítan sin na ri nkehe tjixin sin de a chichaon tjixin sin ri jie tijie na ó de a quizá nti dosciento á treciento peso nti tjixin sin ri nti nkojnko ri partido tsotsíta sin na ri nti ti nti deporte̱ tsítan sin na. Ti nti basket kja̱xin ri nti basket na ti cancha na tónkotsé nkojín sin na tóxrihi̱n sin tsotsítan sin ri nti basket na tónkotsé sin na ntaha tsítan sin na tjixin sin kja̱xin lo mismo chichaon na lo ismo nti á nti nkojin xro̱xé nkojín sin ntsintsí na tsíta sin tanto táha na ri chjaséni ntihi na tsítani nchóhan deporte̱ tsítani ntipor ejemplo kja̱xin ri nti tjikinkáni na tjikinkáni na, tjikinkáni na nti nti nkojin ndasoa na tóxrihi̱n tꞌaxrje nti tikinká sin na ri ijie tiempo na lo mismo tóhen continuar nkojín ndasoa tóxrihi̱n tsikinká sin na sátji sin sátjiko sin ri chajan tꞌiton sin na ntaho nti tjejó sin na tjejótjo sin na tanto nkexrin ri nti nkojín nti nkojín ri nti ndasoa na tóxrihin sin tsikinká sin na tónkotsé sin na átji sin na ri ijiena kja̱xin nti chjaséni ntihi chjaséni ntihi na nti kja̱xin tjejó nkojín sin nti tóxrihi̱n sin nti xa tóxrihi̱n sin tsítan sin nti kanica̱ noheni noheni ri nti chjaséni ntihi na ti ósé na kꞌuétsitani sin kanika̱ kja̱xin na jnko jnkojin jnkojín tiempo na kja̱xini kꞌuétsitani xi̱kaha na ri jie ri xjan ntsíntsi na quizá ijie na í nti tóxrièhña sin pero ti ósé na kaíni na kꞌuétsitani ri kaníka̱ a kaníka̱ nti kixin nti táha ri nti líxin kꞌuétsitaxi̱n ósé. Ri ósé na kꞌuékoha imá nti líxin na kaníka̱ á nti yóyo á trompo na kꞌuétsita sin na táha ri nti chronkani na kii kjáxin nti tjejó nkojín xjan ntsíntsí ri ijie tiempo na tsítan sin nti tsítan sin ri juego a na nti kja̱xin nti ti ti jiena ri ndasoa na tóxrihi̱n sin ókje nkehe pero ri nti jeheni ri ósé na xi̱kaha kꞌuétsitani chjaséni ntihi na kja̱xin ri nti yóyo na kja̱xin nti nkojín xjan ntsínstí na tsítan sin na ri ósé na kꞌuétsitani ti ti yóyo a na kja̱xin nti nkojíni na xa tóxrihi̱ni ri jie ri tiempo a na nti kja̱xin nti nkojín ri nti ndasoa xjan ntsíntsí a ri ó sin ó sin itsjé nánó tsixroni na kja̱xin sin kꞌuétsitan sin nkojín táha na tanto ri nti ri líxin xa̱ tsítani ri jiena ri nti trompo ri cerròmpa ichroni ri chjaséni a na táha ri tsítan ri ndasoa a nkojín sin na chjéhe sin nti jnkojín nti nkojín truco tsixroni na tsítan sin na tjacha sin kja̱xin nkojín na tjacha̱xin sin ri nti tsítan sin xi̱kaha nkexro ri a̱ntsí nti yóxin tsakitsje na nkexro ri a̱ntsí nti jina sichꞌe na tsjacha sin tsjacha sin quizás nkojín sin na chichaon tjixin sin kja̱xin na ri jien na kja̱xin nti lo mismo tóhen continuar kojin xjan ntsíntsí na nkojín sin na na̱xa̱ tóxrihi̱n sin tsotsíta sin ri nti yóyó á nti trompo na lo mismo tjixin sin chichaon na nkojín sin ó itsje nánó na. Na̱xa̱ chꞌéna sin ri líxin a chꞌéna sin na nchekji sin na nkojín ókjé parte ri nti chjaséni nación mexico na xa tsítan sin ri juego a nkojín sin ntsíntsi na xa tóxrihi̱n na ntaha tjejó sin na tꞌe̱na sin na nkojín sin na xa̱ chꞌéna sin inta tsixroni inta nti ti nti inta tꞌónaxin ri líxin a nkojín sin nkoi na kjo na plástico tsixroni a ri kjo a na kja̱xin siín ri líxin a na ri nti nkojín xjan nstíntsí xa̱ sátji sin tꞌaxrje sin fuera na kja̱xin nta ntaha la sítóxin na nkojín ti nkojin parque̱ ntaha la kja̱xin tjejó sin nti nchkji sin ri líxin a na quizá nkojini naxa̱ tóxríhi̱ni na̱xa̱ tꞌe̱nani na̱xa̱ tsítani na kja̱xin ri nti lo mismo ri nti kaníka̱ tsixroni na kaníka̱ na kja̱xin nti nkojín ndasoa ri ósé na escuela ntaha na tsítani ri kanika̱ a tsítani nti tji̱koni kaníka̱ escuela na tsíkoni chajan tꞌitoni recreo tsixroni a na ntaha kja̱xin lo mismo ri chajan tꞌitoni na xi̱kaha tjachani na tjache̱he̱ni chajan kaníka̱ tjache̱heni chajan pa tsoṭsjé kaníka tsochóntani na taha na jnko juego má náxrjón ri ósé e na tanto ri ijie na quizá tꞌikohani pero ti tiempo ósé ri xi̱kaha ri jeheni por ejemplo kuékjini escuela na kuékji̱koni kaníka̱ na tsitákoni chájan na kuékja̱che̱heni chajan na o̱ tjacha chájan na tꞌaxrjeheni kaníka̱ na ó xi̱kahón na íjnko ñao la ó tsjache̱heni na táha ri juego kꞌuétsitani ri ósé. E na tanto ijiena quizá nkoin ndasoa na tóxrihin sin pero nkojin sin na í náhí na tanto kja̱xin por ejemplo tázo tazos kuékaxrjekjan ri sabrita ri ó kuékꞌe̱nani tienda na kue nti kuékꞌe̱nani porque tinkákjan tazo pa tsotsítakoni chajan kja̱xin á nti tso̱nkotséni nkojin ndoe chajan tsotsítani ri tazo o̱ nti tsji̱ni escuela na kja̱xin ri escuela na kja̱xin ntaha nti tsítakoni chajan ri tazos lo mismo kja̱xin tjache̱heni chajan nkojin nti tsítakoni chajan á yꞌá ni á noóni tsítani na ntaha tjache̱xini chajan nkojnko ri tazo a tanto kja̱xin ri tji̱ni ndoe̱ni na quizá tsjini tienda porque tsꞌe̱nani sabrita na ntaha tinkákjan ri tazo a na ri tazo na nti ri xjan ntsíntsí de ri ijie na quizá noeha sin nkehe ri tazo pero ri ósé na ri jnko tazo na pue jnko jnko ndasoana pues tóxrihi̱n sin jnkojnko ri nti tazo a na kja̱xin nti por ejemplo ri nti escuela na kꞌuétsitani nti diferente deporte̱ diferente á tinkáni á tsítani tjoa̱chrátja á tsítani baskeé tsítani bolibol kja̱xin ri escuela a na tanto jnkojin ndasoa na tsítan sin ri ijie tiempo a na kja̱xin nti por ejemplo nti chjaséni ntihi na tꞌikoni tsítan sin nti tsítan sin nti yóyo tsixroni yóyo tsítan nkojin ndasoa xa̱ ntsíntsí na tóxrihi̱n sin kja̱xin na ri sin nti. Kuekji̱ni nti kꞌuétsi kꞌuékitoni ri chajan tꞌitoni na ntaha nti nkojin nti chajan la chónta ri yoyo na kꞌuétsita sin na kꞌuéchehe sin nkojin nti nkojin truco tsixroni na ntaha kja̱xin nchóhan nkehe la kja̱xin náxrjón tsixroni na nti ti jie nti tiempo na quizá í nahí pero ri ósé na jehe nti kuékoxrihin sin kꞌuetsitan sin ri líxin a na tanto nti ti chjaséni ntihi na kja̱xin nti tsítan sin nti nti nchóhan nti nchóhan nti diferente ri nti líxin tsítan sin ixi chꞌéna sin ijnko deporte̱ tsixroni na ka´ín ri nti tíhi na kja̱xin nti siín nti nkojin ndasoa na nti xa̱ tóxrihi̱n sin tsotsíta sin na jie ri tiempo na xi tóxrihi̱n tsotsíta sin pero ókje nkehe tsixroni na ri deporte̱ a̱ntsí nti kuékoxríhi̱ni kuekoxri kuékoxrina tsixroni na ti tjoa̱chrátja ri nti tsíta nti nkojin ndasoa na kja̱xin nchóha nti kuékjache̱hechoni chajan na xi̱kihi na nchóhan na ri jie nti chjaséni ntihi na siín xa̱ xa̱ tóxrihin chajan tsotsítan tjixin chajan de a nkehe nchóhan nkehe tjixin chajan ti jiie tiempo a na nti kja̱xin ri nti ijnko nkehe tsítan chajan tsixroni na kja̱xin ri nti tji chajan nti tichjéhe ejercicio tsixroni a nkojin nkojin chajan itji á tjatse pesa o̱ nti nkojín nti nkojín chehe chajan ri nti quizá nti nkojin kancha techado tsixroni na chjaséni ntihi na siín. Siín ri juego tji̱ chajan tjiṭsítan tónkotse ti jie tiempo a tónkotsé sin nti nkojin sin na tóxrihi̱n sin nti tsotsítan sin á nti ókjé nkehe pero nkojin chajan itji̱ na chjéhe ejercicio tsixroni ejercicio na kja̱xin tjinkiṭsa ri nti tjinkiṭsa para cada nkojnko ni tsixroni para jína ri salud kuènténi na ti nti tji̱ chajan tji̱chéhe ri ejercicio na kja̱xin nkojin chajan na nti ntaha to tꞌiton kícho sin na tónkotsé sin na átji ókjé para tso̱ sichꞌe sin entrenar na para tso̱hen sin mejora na nti kja̱xin nti ti chjaséni na o̱ tanto ri nación méxico na diferente ri nti diferente ri nti nkehe kꞌuétsita sin kꞌuétsitan sin ri ósé na por ejemplo ti ti sin ósé na kꞌuétsintan nti kꞌuétsitan jnko tipo pelota tsixroni nti ixi tjo̱a̱ xi̱kaha xi tjo̱a̱ xi̱kaha tsítan sin ri ósé na ntaha nti na ntaha nti kꞌuékjacha o̱ xi por ejemplo kja̱xin nti ti sin ósé tsixroni a ti ixi nkojín sin tádá chronka sin nkexrin ri ósé quizá taha na kja̱xin jnko forma de ritual tsixroni ritual kja̱xin chjéhe sin ri ósé e ixi tsítan sin pero kja̱xin ri chrꞌáxenhen sin ri ritual tsixroni na ri nti ti ij ti sin ósé tsixroni ti sin tádá na nchóhan kꞌuéchronka sin xi̱kaha na kja̱xin nti nkojin ri nti. Sin chjaséni na quizá kjuíchꞌe sin practicar kja̱xin ri juego a na ri jie na tóhen continuar pero ó diferente quizás ókje nti ókje ti tsítan sin a na kja̱xin nti ti nti por ejemplo ri tsítani baske tsixroni na techado ri cancha ri chjaséni o̱ diferente nti gente ri chjasin na kja̱xin sin tsítan sin na ri chjaséni na tónkotséni para tsotsítan nti tsótsítakoni ri chajan tꞌitoni a na kja̱xin nti ntaha na kja̱xin nti tsítani para tsjacha̱xini nkojin nti chichaon para jnko ri equipo kuènténi a na ntaha na tjixin chajan de a á chichaon á xro̱xé na kja̱xin nti kj- a̱xin nti jína taha tsixroni na nti kja̱xin ri nti jnkojín nkehe tsítan chajan ri ósé na ti kja̱xin ri nti tsítan sin de diferente juego quizá tónkotsé sin na tinká sin á chjehe sin nti por ejemplo chjasĕni na ndăchroni kixin nti kixin nti tóloco sin tsixroni a na nti tinká sin na chréhe̱ sin kícho sin na quizá staha jnko ejercicio á jnko deporte̱ kja̱xin taha na ri xjan ntsíntsí tsixroni na kja̱xin tóxrihi̱n sin nti xa̱ tsítan sin ri ijie tiempo a na tji pa tónkotsé sin na tꞌiton kícho sin na ntaha tjankíxin tsítan sin na nkojin ri nti sin na̱xa̱ xa̱ ntsíntsí na tóxrihi̱n sin ixi. Jeheni ri ósé na kꞌuétsitani xi̱kaha ri kꞌuétsintsini a na ri jie na lo mismo tóhen continuar ri sin xjan ntsíntsí tjejótꞌanki sin na nkojin sin tónkotsé sin tóxrihi̱n sin tsítan sin ri juego a na kja̱xin nti siín nti nchóhña nti nchóhña juego tsítani na nchóha nti nchóhan nti juego kja̱xin ri tóxrihi̱n ri xjan ntsíntsí na tsítan sin na ri ixi ósé na cada nkojko ni na kóxrihi̱ni na kꞌuéchontani ri jnko deporte̱ favorito kuènténi a na ixi por ejemplo janhan na kuekitsitan ri ijnki ri ósé ri xja̱ntsia na kuekjitsitán ijnki na kuekjikoa̱ chajan na kꞌuétsitachoni na kꞌuécheheni nti xro̱xé a nkehe na kuékꞌichoni na tanto ri nti ti jie na nkojin sin na diferente deporte tóxrihi̱n sin diferente deporte̱ tóxrihi̱n sin na nkojin sin na tjitsítan sin ijnki na nkojin sin na chjaséni ntihó tsítan sin nkojin sin na tji̱ sin ókje chjasin tsítan sin na nkojin sin na itji sin ókjé chjasin tikinká sin para nti para tsjacha sin nkojin nkehe nkojin xi̱ka ri nkehe tix tji tꞌixin ri tꞌixin ri tsítan sin na quizá nkehe tjixin gente na chichaon na quizá nti taha na tji sin tsítan sin ta ri jie na xi̱kahón siín nkojin ndasoa na tóxrihi̱n tsítan sin porque tsjacha sin jnko chichaon tsjacha sin nkojin nkehe na tóxrihin sin na chjéhe sin gana na tji sin tsítan sin nkojin sin na ti sin ósé na kué kuékjitsítan sin pero ijie na ó. Ó itsjé nánó chónta sin na ó a̱ jehó ó a̱ tsjehŏ sin tsixroni por ejemplo nkojin sin ti kue kꞌuĕtsintan sin ósé na ri ijie na í xitjaha tsítan sin na ixi nkojin ndasoa ri ijie na xi̱kahón chréhe̱ sin ri paso ri tꞌé sin o̱ nkexrin na xi̱kahón tsítan sin na ri chjaséni ntihi na siín mayoría ri xjan ntsíntsí na tóxrihi̱n sin na tji sin hasta ijnki ntaha tjitsitan sin na tjitsítako sin chajan ijnko na chajan tji̱xin nó san mateo na nkojin ri chjasin ntsíntsí ntihi na tónkotsé sin tsíta sin ijnki na ntaha tꞌixin nkojín nti nkojin nti nkehe na tꞌixin ri nti partido tsíton sin na tónkotsé sin na tjiko sin nti jnkojín chajan tjinkiṭsan na para kii tsjacha sin na ri jie nti ijie tiempo tsixro a na nti tjejó nkojin nti nkojin chajan na kja̱xin tóxrihin sin ókje deporte tsixroni a atji sin nó nda̱chjina á nketin na itji sin na tikinká sin na itji sin nti para tsjacha sin jnko medalla tjikinká sin nti nó nda̱chjina o̱ nó ókje chjasin tsixroni a porque nkojin sin na tóxrihi̱n ókje deporte̱ por ejemplo kja̱xin chjaséni ntihi na ti ósé na ti chjasin na ri escuela na kuékixin nkojin deporte̱ na kuékji sin nti nkojin concurso na tꞌixin nke juego de de nti futbol na de baske na de diferente nkehe na de carrera kja̱xin. Na kuékji sin na kuejikinká sin na kuékjacha sin medalla na ti ósé na xi̱kaha ri escuela tsixroni ri chjaséni ntihi na kuékji nkojin chajan na nkojin ndasoa na por ejemplo janhan na kuĕkjia ri nti kuékꞌixin ri concurso a nó nda̱chjina ntaha nó nda̱chjina nta nó nda̱chi na o̱ diferente chjasin kuékꞌixin ri nti partido tsixroni na kuékꞌixin ri concurso tsixroni a na kuékjì nchóhña sin chjaséni ri chajan ri kuékíxin ósé na kuékoxrihi̱n sin ri nti deporte̱ na kuékji sin nkojin sin na tóxrihi̱n sin tsotsítan sin tji sin xi̱kahana ne nkojin sin na náhí pero ri nti por ejemplo ri janhan na kuekoxrina kꞌuétsitan na kꞌuékjia ri xi̱kaha na concurso a na nchóhan nti náxrjón tsixroni a na kja̱xin nti siín nchóhña nti deporte̱ ri chjaséni ntihi na tanto ri nti nación mexico na siín nti siín ri nti sin tóxrihi̱n tsítan sin la sátji sin íjnko nación para tsotsítan sin ri nti juego nti xi̱ka ri nti tóxrihi̱n sin an na tanto siín táha na siín chajan ri chaséni na nkojin sin na tóxrihi̱n sin nti tsochjéhe sin nti itsji sin nkojin concurso de de ri siín nti tsítan sin xi̱kaha na ri nti chjaséni ntihi na nkojin ndasoa na tji sin nti tikinká sin tsoxroni a tikonká sin na tóxrihi̱n sin deporte̱ tsixroni na tji sin quizás nkojin concurso na tsítan sin na tjacha sin na kaín ri nkehe tjacha sin na para jehe sin táha. Na xi̱kaha ri chjaséni ntihi na nkojini na tóxrihi̱ni nti tsokjuachani nkojín nkehe xi̱kaha na chjéheni gana tsítani o̱ chjeheni gana chjéheni ejercicio para kixin a̱ntsí mas tsjachani, na ri jie na tijie na ntiti chjaséni ntihi tsixroni na tóxríhi̱n sin nti nkojin juego a nti nkojin nti nkojin nti xi̱kaha nti tsikinká sin tsixroni a na nti kja̱xin nti nkojin nti sin tji̱xi̱n fuera na kja̱xin sin nti tji sin ta chjaséni ntihi tsíta sin tjinkiṭsehe sin ri chajan chjaséni a na ri juego nti tsítan ri nti kꞌuétsitani ri ósé na kja̱xin kꞌuajikinkani kua kꞌuekonkotseni kuekꞌitoni chajan na tónkotseni tinkani na tónkotseni tsítani nkojin juego na nkojini na kja̱xin jnko deporte̱ taha para kixin jína nti jína ri salud tsixroni na kja̱xin nti siín nkojin nti nkojin ndasoa ri nti ijie tiempo na tóxrihi̱n sin nkojin ókje juego na sátji sin átji sin ókje na tsítan sin na tjacha sin na para nti kaín ri nkehe tjacha sin na para jehe sin taha na kja̱xin nti nkojin ri chjaséni méxico ntihi na ri nkojin gente tóxrihi̱n tsotsíta na sátji sin ókje chjasin na ókje nación na ntaha nti ntaha nti tsítan sin tjacha sin nkojin nkehe na para ri nti. Sin nti chꞌe apoyar tsixroni na ntaha tjejó sin tsjehe sin na nkexrin nti nkexrin nti tsítan ri gente a na nchóhña parte ri chjaséni ntiii nación tsixroni nti mexico na siín diferentes diferentes juego na kaín ri nti kain taha na jnko deporte̱ tsixroni a na nti nkojin gente na̱xa̱ tóxrihi̱n tsítan nkojin chjaséni o̱ ókjé chjasin na tsítan sin nkojin deporte̱ tóxrihi̱n sin a na kja̱xin nti nkojin xjan ntsíntsí na tꞌaxrje sin sátsji sin tikjea sin nketín siín ri amigo na tsítako sin nti tsítan sin tsixroni a.